Gne magnisa aminay agny bon: zéro, raiky, roy, telo, efatry, dimy, enigny, fito, valo, sivy, folo, raiky ambe folo, roa ambe folo, telo ambe folo, efatry ambe folo, dimy ambe folo, enigny ambe folo, fito ambe folo, valo ambe folo, sivy ambe folo, roapolo.